Jari injo punna re'ne kobeka'ku punna nu anre jagala'da <hesitation> ko anu kalle ji, ku ruikalle ji. Punna bokka hee, mingka pona nu ladda-ladda <hesitation> na lantang <hesitation> anu sokuru' wagi <hesitation> apana seng nyo <hesitation> nu sikola' rukka-rukka i' do <hesitation> patta sikola' <hesitation> batang kayu cina. Besso pono todo, punna nu loppo nu <hesitation> anu mia mintong iyaa, biasa ku suruare kurusu biasa mainni <hesitation> dappo tumatu'ru matoa, na keke' ande ke' bongako' kusuru yai didotoroa. Suruh bersikang ac doro, nampa najai nampa na porobang pokonjo injo anu'na neke punaa anu punare roko'ko. <hesitation> punna biasa todo punna nu nuanu punna nu apaseme dappu motoro aatu'naa <hesitation> ngaane fa kengku do apa seren'na. <hesitation> yapa seng yore'na <hesitation> apolong'i anunna apolo ngi' <hesitation> lampari yanua, rii' pongurukkang'a yeserre ko njo jimadu, biasa laffa injo anguru, ni mosyominggumo mingkuddo po'naa. Na ni' biasa tappaa na anu ji pinjo, na polong ing pale ngindro na mpana sambung. Punna anu lekko-lekko'ro biasa lekko'ro to do mai ki nga re' kusuru ru kalle ji di anu, di pungajima do, biasa tollo makei minya'i to. Minya anu, minya <hesitation> apa si injo minya urru wa huwa ngi punna nganni <hesitation> apa injo renna kunna pare-pare sese'ku sarre'nya, kua iso, ku desse minya-minya urru.